أختار التطور، وإني أتقدم مئتين عام بالمستقبل، ممكن إني أشوف التطور التكنولوجي إيش صار فيه؟ وإيش الأشياء اللي ممكن تفيدنا، أو التقدم الإجتماعي؟ إيش <hesitation> المجتمعات، والنظم الإجتماعية؟ وكيف التعامل مع القظايا العالمية؟ <hesitation> وممكن إني أشوف التغيرات البيئية، أو الابتكارات -ف- الطبية، والآفاق الجديدة.